ال_الأكل الصحي أو الطعام الصحي مو بالضرورة يكون في حرمان ، انت فيك تاكل كار بس تقدر تاكل اللي بتقدر تأكل كل شيء لكن بالمعدل المظبوط اللى جسمك بيحتاجه ، مو إنك خلاص حب السكريات ما فيك تبطلها لأ، كل اشيء اله قدر ال <hesitation> اللى جسمك بيحتاجه بس.